طبعا اليك خطوات حزم حقيبة وشنطة بكفاءة اختار الحقيبة ثانيًا تحضير الملابس اختار الملابس حسب الطقس المناسب طي الملابس اطوي ملابسك بطريقة مريحة لتوفير المساحة ترتيب المحتويات ضع الملابس الثقيلة في الاسفل واحرص على وضع القطع الحساسة مثل الفساتين والقمصان في الاعلى حزم الاكسسوارات وفي الاخير لا تنسى الاحذية.